أنا أستخدم الجريدة بشكل دوري، أحب أجرأ الأخبار المطبوعة لأنها تعطيني فكرة شاملة عن الأحداث، أحياناً أتابع الأخبار من التلفزيون، خاصة النشرات المسائية، لكن الجريدة تعطي إحساس مختلف و كأني أتعامل مع الأخبار بشكل أعمج و أهدي من التلفاز.